نختار اني نكون عالم على خاطر العلم عندو برشا تأثير و تأثير معناها الى الابد علمجتمع و علحياة متاع العباد الكل و معناها في تحسين حياتهم حياتهم تولي خير من خلال الاكتشاف متاعي انا و التطور اللي معناه كنت انا سبب فيه دونك نختار هكاك